ځیني عمومي علمي مضامین چې زه ور سره بلد یم یا مي په مکتب کي ویلي دي یا مي نمونه اوریدلي دي، عبارت دي له ریاضي، الجبر، مثلثات، هندسه، جیولوژي، بیالوژي، کیمیا، هوا شناسي او داسي نور. د ټولو مضامینو نمونه مي نه دي زده خو دغه مي په یاد دي. او دغه مي فعلاً ذهن ته راځي او ستاسي سره یې شریکوم